Karazagna fitaovagna mandeha courant ndraiky edy zegny ohatra hoe lafaoro regny de telefona, tele, fera, frigidaira, bafla, de sub woofera magneno regny, ordinatera.